Pasi ta lash pataten, lëre të thahet dhe shpoje lehtë me një pirun. Lyeje me pak vaj dhe kripë, pastaj vendose direkt mbi skarën e furrës së nxehur paraprakisht në di-qind °C. Lëre të piqet për dizet e pes-trezet minuta, duke kontrolluar që brënda të jetë e butë duke e shpuar me një pirun.